o va Tirki tun han diya nɛ ɓa wero kebab ma ho baklava ma ho meze han pla nɛ mi bun ɓa tun matete aba curulu we wa'a ba se <hesitation> ho tirki tun tun tun-re wure